الملقاط الغرض منو بيشيلو بيو الحواجب البنات وممكن- تشيل تطلع بيو الشوك من <hesitation> الرجلين وممكن <hesitation> تنتف بيهو الشعر يعني من اي حتة انت تطلعا منو